<hesitation> Ny karazan'ny lapoaly <hesitation> araiky fao ny lapoaly hainay de na lapoaly haiky, a ny fampiasagna izy fampiasagna lapoaly alôhakany koa hagnano frira raha de kaseraoly amin-jay izy kaofa hagnano <hesitation> hamana raha hamana rano, hagnano dite, igny zany ampiasagna kaseraoly.